Bimbi fuf so mi ummaake mi fuɗai doggudu kamaa ba mintiji shappanɗe tati, kondeye e nder satire, mi wonna sa'aji tati e mintiji shappanɗe tati e doggudu e dimbaaki ɓandu am.